Ekpo oven nwe ginang ga etogbo je ere, ekpo oven nwe ginang ere, ekpo igemi nwe je agwagune yi nmaraje nfu nfi nyen ginang <hesitation> ito, nni nyene mo aga ga ipa bida ada ara agemi, agemi nenge-ni ara avivina nenge ni, ara afe nenge ni osse ara ananara baka ubo erom emo ara ajuk, ajuk asom amani ivie aba asom ngono ni nne ma ginang emo ara ana ma ivei emamani nwe are amani ivie aba asom, wo oven yi nyene emo ara ana ginang nana ne emo ana ja ga ipa. Nam egono ye nsang nne mi nwobo ginang nwa edudu yida nam ginang ga estobo je obazi ina egomo ni te efu obazi ina ne epe o ema ni je nfu nfi nmara jinang ye obazi ginang ga edudu je nang akake over onyi ni, una umyi agobe dong am so awa etogbo bida awa-awa akip akake oven agomo afu ginang ga etogbo je afa ana se etogbo ayo se enep akako oven egini efu ye enung ekana ma babo ma agobe agobe emo asse ga imie dong ayo ma agobe emo ga asse ma <hesitation> afori ye, agobe arimi ye wa itune am